एब हमार ओथिय <hesitation> शरिरक लागी शक्ती बण्हावके वाला खाना फेरी बहुत बणै । <noise> जसने कि हमार अ इअ दुध, दही भेलिय । हसे हमार इअ साग सब्जी भेलइ । हसे <hesitation> कथी कहसाइ अ भात भेलइ, रोटी भेलइ । हसे याको कथी कहसाइ मासु भेलइ । इअ माछरि, हसे घोङ्ही भेलइ । मासुक पार्कआर सबह कदेउन न चिङनी क मासु फेरि, अ हसे खसी क मासु हसे अ हसक मासु भेलइ । हसे बाङ्गुर क मासु भेलइ । हसे साग सब्जी फेर उहे अ कथी कहसाइ यालो, राइक साग्, मुरइ सबह्, गाजर सबह ।